Kan bador banaddif lai tallaja hi kula basil mina kulli shai kulli shai filubba da basilla barra, hadaida algadat albikhuddu fogan albissallan hinna kula basillan ha kan habill hanannar filubban nar kula basilla minannar, dugo kan ba alme kula chat baqarrifa balga lai jangula batakkida ba zen ha dugo babda bagashgisha bejjan gula.